þótt Bubbi Morthens sé nýkominn á heiðurslaun listamanna slær hann ekki slöku við þessa dagana er hann ásamt í hljómsveit í stúdíói úti á Granda að taka upp nýtt efni sem kemur út síðar árinu já rokk popp með einhvers konar kryddi og gamaldags ef

væri þetta

þetta eru alvöru hljóðfæri hérna eru hljóðfæraleikarar sem eru að spila á hljóðfæri þetta eru ekki tölvur

í dag er það ekki lengur sjálfgefið að það

upp í alvörunni

í einu allir grunnar og svo framvegis það er svolítið skemmtilegt þessar tvær kynslóðir sem mætast hérna þú

ungu flottu tónlistarmennina með þér

en málið er að ég er gamall úlfur í hrikalegu formi hvað ertu búinn að sippa

yfir þrjú þúsund sinnum tónlista hefur engin landamæri tónlist fer í gegnum hvað sem er smýgur í gegnum allt þar af leiðandi erum við að tala sama tungumál þannig að aldur skiptir engu máli upptökunum stýrir Guðmundur Óskar Guðmundsson bassaleikari Hjaltalín en þetta er í annað

sem þeir Bubbi vinna saman kom inn í verkefni með mér í ég kann vel við hann þetta er flottur strákur

var að taka upp síðustu plötu þá

búinn að spila alla plötuna galdurinn í sambandi við ferilinn minn er

að bera gæfu til að vinna með alls konar fólki og treysta þetta snýst alltaf um traust að vinna með Bubba maður getur ímyndað sér að það sé

hvernig er það hann er skemmtilegur karakter já hann er yndislegur rosa opinn stórt hjarta og bara

organic gamli Bubbi

orka sem kemur frá gamla tímanum en textar og umfjöllunarefni

í dag ég held

skipti gríðarlega miklu máli hvort sem þú ert rithöfundur ljóðskáld leikari eða tónlistarmaður

hafir eitthvað að segja það er ekki nóg

vilja vera frægur og komast yfir stelpur og dóp eins og oft er þegar maður er ungur og ætlar að fara í rokkið

hafa eitthvað að segja geta verið langir og strangir nýi Bubbi notar önnur efni en sá gamli til að halda sér gangandi steinbítur sem lyktar eins og gamlir súrir sokkar ég fer ekkert í hina samlíkinguna

í Tjarnarbíó æfir leikhópurinn verkið það sem við gerum í einrúmi sem verður frumsýnt á föstudag þetta er kvikmyndaleikhúsverk

við hliðina á hver annarri og allir að drepast úr einsemd eru

við sjáum hvað gerist í lífi þeirra heima hjá þeim hér á sviðinu og förum svo út úr blokkinni fyrir aftan mig og þar sjáum við hvað

eru að gera í lífinu í vinnunni á skemmtistöðum

fyrir utan blokkina þetta kom

til mín þegar ég var stödd í partíi í útlöndum ég hef aldrei upplifað mig jafn einmana á ævinni umkringd fólki og gleði og gaman mér fannst skrítið

er mjög auðvelt að setja sig í eitt í leikhúsinu þannig að það var mjög auðvelt að setja sig í í þau spor en

að finna þeirra vonir og þrár hvaðan þau koma í sínu lífi og hvað þau vilja ég er svolítið að vinna með

það vill enginn viðurkenna að hann sé einmana við erum svo upptekin af því að setja okkur á svið og sýna hvað allt er fullkomið og frábært

skömminni af því að lífið hjá þér er ekki jafn frábært og þú vilt að aðrir haldi að það sé halló ég heiti valdi ha ein

heim heyrnarlausra

þeir geta verið einangraðir í aðstæðum með heyrandi

af því að við þorum því ekki eða kunnum það ekki

skrítin í kringum þau fyrir utan að það er

tvö tungumál á Íslandi og við vitum ekkert um annað þeirra hlutinn er líka meiriháttar áhugaverður því við sjáum hana tala með sínu tungumáli

að velta fyrir sér tengingu þunglyndis og einmanaleika býr þunglyndi til einmanaleika eða býr einmanaleiki til þunglyndi svo fór ég líka að velta fyrir mér líkamlegu áhrifunum af einmanaleika því einmanaleiki

það er í rauninni hættulegra að vera upplifir mikinn einmanaleika er þrjátíu prósent líklegra til að deyja en fólk sem

þetta er ótrúlega

fyrst og fremst að fólk labbi út með smá gleði í hjarta